هاي التعليم مهم برشا للمجتمع، هو أساس تطور الإنسان و المجتمع، يساهم في تحسين مستوى الوعي و المعرفه و يفتح فرصه للشباب باش يساهمو في التنميه الإقتصاديه و الإجتماعيه و باش يطورو من بلادهم، و يساعد زادا باش تبني ثقافات الإحترام و المساواة، و من غير التعليم المجتمع يبقى متأخر في مجالات عديده و ميطورش.